Nkwa a mowͻ no mbͻho nna sika mowͻ no mbͻho si hͻ dze a, mebɛfa nkwa mowͻ no mbͻho osiandɛ, mprɛmprɛ yi ara dze ahen na mowͻ, minnyi hwee. Na mbom nkwa mowͻ no sesei yi, sɛ merenya no mbͻho mbͻho dze aka ho a, mobotum m'aper enya sika anka ͻwͻ dɛ mefa sika mbͻho a minya no, mebenya dɛm sika no ma ͻabor do ntsi nkwa mbͻho na mebɛfa.